Iyoo, byaatin hódi undaŋ wii gihúr ma bintuug bo inifersite wo. mbúuta ma tooni, a gaŧi a bjetin wi ma. Byaatin hi ma hemma bteeŋi ndaani <hesitation> bjooli gí ndaani haj. Bbaso gi húra gee gi unto ge geni hemma, iyoo gihúri ge du, Haala gihúri ge ayaa hanganti hando ngi Siini wi, hi ma mada wi to ge ga, ayaa so uto. bsúmbuuti gihúri habtuli ndaani gi lígiri ndaani, we tínga byaatina <hesitation> hentele mbúuta tooni hana agaŧi a frasa ma. Byaatini maa ssiti teeŋi ndaani nafa gaaj basgo, antoote ato hiili wil.